ראדי נמשי להאד אלחצ׳ארה אלאסלאמיה פלאסר אלדהבי בחאל בג׳ד פלאסר אלעבאסי חית כאנו פיהא עולמא כידירו אסתכּשאפט כבירא פלאעלם, אלפלספה ואלטב, אאו כאנת ת׳קאפה ע׳ניה ומותנואע׳ה, בעית נשוף כיפאש אלנאס כאנו עאישין וכיפאש כאנו כיתעמלו וכיטוורו פלעאלם דיאלחום, האד אלפטרה מוהמה בזאף חית אתרת עלא אלחצ׳ארה דיאלנא חתה לליום.